Sapets sakier ti corral sanbam arangan kiriuw najiet ñiuwua pa pajier shic lex nanbam na shix naran jana jiet niu pajier shi puej ti naran iñiu pajier garra morral porque guerra morral aniu animal altield altield kiu peats para shiñi tians pues añatiens pues pasha pet hora mac macan rindey piritiots piritiots panbar anocor pa mano vuelta haber cora pasho marandey patiera pasho maro anok push puej a pashomar parajorar tilield pitield tushil paran garon comid par mitield mas mejor pajomir mir mitield pur pur naguan naguan cut cuejen mar lok pero cuej comide nanet comid aguet comid di patta aguey nane comid porque aguer animale guma cueje de de nanbok puru onti enin shiold puro ague y nashii pue ujugue piwend paran mora narante aguey nane comid aguer hasta mi pet dojiriet dojiriet apomish mashiel di volas almot aguey ashom malegre anok anok animal makejit dojeriet hora maj nengueit y capmeta aguey papeit tocar palmeit porque niula maran favor anan mitch. Pos alp mich ti muchi riuld ti apa pajiels aliaw aliaw cuej pandiul cuañi par lost tiet kiriu cueñi kiriu parim natied para muet do ague guey ñiu unguios aguey kea palla mi comidiw porque pandom panow gushunduj uju gue paren guey pazote tiold loco ajiero rojo locom biold patzot alim matiort aguey paren miche miche pajiere towand aa payam cuej ñee parit para kit niri shishi yen gumi parlot u ñin cue ru tinwoj chipion guardel dele que arlok porque ugu guesh ajier ayer juamilia porque najñe mijier clasugue porque la la lan gumi gumi parlot cueja de asunto di animal de de de de deun guield dokey de mamom maron mandar uju guee meawand meawand napa jier hasta ahí capa jiere loke pemey meaj mea sotoooom timosh ma atay spiar ujugue manson por noche guarja no cora pasar aguey aguey nashom vit animale mijiera arlok animal de dios ik aguey moda arlok tiold cam mi cambaj e cosa am y acano animal para para aguey mismo animal pajiarik.